Mukurabira mu kugonza abagurusi kubooleka engonzi kubafaaho mukukuragana mukabaza ebintu kubacumbira n'okubayamba mu mirimo eyeetali emu n'emu kubaramukya kubafaaho n'okubasuura abakaikuru banu n'abagurusi nibaija kuba nibarora ngu tuboolekere engonzi mu kicweka nambere bali

Ebirungi ebinyakuli omu kusoma omu kicweka kyange nooyegera ha baana abarukuba bamazire kusoma aboorukurora abake abatungireho emirimo kwihaho ngu nkigarukiriza abandi abaana kusanga omwana asomere amazire ha Yunivasite baitu taine mulimo gw'okukora hati eki osanga nikyongera nikigarukiiriza abaana abandi okutaguma mu masomero

Okutema emiti omu Uganda kuhinduliire kimu obwire hati enjura tekyagwa nka kara nk'oku yagwaga abantu obu bakutema emiti batabyaire endi siizoni zihindukire enjura tekyagwa omusana nugujwa muno obu gukujwa muno n'amaizi ebisaaru byomere habwokuba enjura tekyagwa nka kara

Obu okuganyira munywani waawe akusobiize wenka noohurra waatunga obusinge mu bwomeezi bwawe hanyuma noohurra wayegonza mbere okwikara noikara osemeriirwe otaine kutuntura kwona

Omu kulima nyeyambisa enfuka nka butoosa ezi tukozesa n'okukozesa ebikozesa ebya buli kiroo kusika ebinyansi n'okukozesa ebisalizo obu okuba olimire ebitooke kurora noobirolerra kurungi n'ekipanga okusalirra obu okuba oinee ekipanga kyawe nookikozesa wenka habwokuba endwaire y'ekihuka kikaija kihotoka erukusiisa ebitooke

Omukazi owaarukwonkya asemeriire kulya ebyokulya ebitasiikire muno alye emikubi eya nyineeka-tanyaata nka doodo enswiga n'enjagi obu araamalirra anywe anywe muno anywe obusera anywe caayi y'amata obwire omu n'ey'amajaani

Abeebembezi b'amadiini bakozere ebintu ebitali bimu na bimu omu kicweka kyange mukurabira mu kwombeka amasomero nambere tutwara abaana kusoma baayombeka amarwarro nambere tugenda obumu n'obumu obu tuba turwaire rundi tucekere mu mibiri yaitu

Nyowe obu mba ntakabyamire nukwe kwekwasa Ruhanga n'ęka yange kandi nyowe n'eka yange buli muntu agira ekiro kye eky'okwebembera okusaba na habw'ekyo kirungi muno kandi kikuru muno okusabaga omuntu otakabyamire

Kikuru muno kandi kisemeriire abakazi kwetaba mu by'endema omu Uganda habwokuba itwena nituba ntwombeka ihanga lyaitu kandi gavumenti ekatuheereza obugabe obw'abasaija n'obw'abakazi itwena nikyo kimu

Mu musiri tubyara ebintu bingi eb eb ebimera doodo vaakado miyembe bihimba bitakuli muhogo ebicooli bingi muno

Eby'enyegesa by'emikono omugaso gw'amaani ogu biine mw'ihanga lyaitu nukwo kuhunga aho emirimo abaana abasomere emirimo y'engaro tibakuserra mirimo nibeekozesa habwokuba obwire obumu ebintu ebi bakwetaaga kukozesa nibiba biri mu buhangwa bwaitu bitwetooroire

Ebitebe ebitongole ebitali bya gavumenti bireeta emirimo nk'enu bigaba sente z'abantu basobora okukozesa emirimo etali emu n'emu mmh mbiteekaho emirimo ey'abantu boona basobora okukora nukwe bakaihamu sente mu kusona ebyalaani kusiba isoke eeh bagabira abantu sente bagabira abantu sente basobole okuliisa ah n'okulima

Amasanyarazi obu gaba garugireho ha kyaro ky'owaitu nyowe mpemba toci toci niyo mulikisa empa ekyererezi ey'amanda egi niyo neenyamba kandi endi ei nkozesa muno ey'esimu niyo enyanguhira

Mu musiri gwange mbyaramu ebitakuli ebilaaya na muhogo ebyo ebyokulya binkoonyera okuliisa eka yange etaburwa ekyokulya kandi ekaitwa enjara

Abaisiki baine kugenda ha isomero nk'aboojo nukwo kisobole kumaraho akasoroorangaine mu buhangwa bw'abantu habwokuba abaisiki nabo bantu abanyakwine obwongo oburukukora kurungi nk'obw'aboojo kandi baine n'obusobozi bw'okukora ebintu eby'amaani nk'aboojo nkooku bakukora

uha amagezi ag'okubazaaho n'omwebembezi w'ekicweka bateekanizeeyo omusomo oguraayegesaaho ebibi ebikuruga omu bisimba eby'abaana abo bakwetabamu

Ebyokulya eby'omu musiri itwe omuka owaitu tubyanikira ha musana nukwo byome birugwemu amaizi nukwo bisigale biri birungi bisobole kumara obwire bwingi ebindi nk'enyama tuteekamu ekisura nakyo kisobole kugirinda n'enyama tugitalika ha murro eyoma ehwamu a orwizi nukwo esobole kumara obwire bwingi

Ebitooke n'okitema n'okihaata n'okifundikira nooteeka ha murro noocumba obu birukuhya nobimiga obu okuba obimigire kurungi noomara noobiihura noobirya

Ninsagika abaana b'obwisiki okugenda omu masomero habwokuba omwisiki nawe naasobora kukora eky'omwojo asobora kukora aah biro binu ensi nkooku yahindukire yakurakurana noosanga omwisiki asomere amasanyarazi n'omwojo asomere amasanyarazi omwisiki naasobora kukora amaizi n'omwojo naasobora kukora amaizi na habweki omwana w'obwisiki naasemerra okugenda omu isomero

Okutema emiti ekihinguraine mu Uganda kireesire ekizibu ky'amaani muno nambere okusangira ngu omusana obu gurukujwa nugujwera kimu ogw'amaani muno muno nigusiisira kimu buli kimu kyona kandi n'enjura obu erukugwa neegwera kimu muno muno muno obu erumu niihunga neesiisira kimu n'ebirukuba biri mu itaka byona

Birungi bingi muno ebiri mu kusoma habwokuba omuntu obu akuba asomere naatunga omulimo rundi nibamuha omulimo kandi omulimo ogu obu akugutunga noosanga nawe ya employinga omunti ondi mu kusigikirra ha side business ey'akuba ataihereho ekikuleeta enkurakurana omu kicweka

Ebyokulya ebi ndya mbigura mu katale ebindi mbiiha mu kyaro nk'ebitooke biba birumu mu rugonjo ebihimba mu musiri ebyokulya nk'omuceeri ebinyoobwa itwe kunu tutubirima tubiiha mu duuka

Obulemeezi obuli mu bikorwa ebi ebibi ah bwingi muno nuho ali nk'okunywa enjaahi kunywa amaarwa n'ebitamiiza ebindi byona abandi nibaihamu ebikorwa ebibi nk'okuhamba abantu n'abaana baingi basiisikaire habw'okwetaba mu bikorwa nk'ebi ebibi

Eby'enyegesa bitumbwire eby'enkurakurana omu kicweka kyange habwokuba abaana obu barukugenda aheeru oku baleetayo amagezi amahyaka kandi bagagarra ha kyaro ky'owaabu baija kwegesa abaana aba baasigireyo nukwo nabo basobole okugira nkooku baayeyimukya omu miringo etali emu

Nitusobora kwegesa abaana eby'obuhangwa byaitu nka emiti omugaso gw'emiti omugaso gw'ebisaaru na habwe'kyo eby'obuhangwa bukuru muno na habw'ekyo abaana basemeriire kulinda by'obuhangwa binu habwokuba nibituyamba omu miringo etali emu n'emu

Omu kasumi ako obu okuba otaine sente ezirukumara kusasurra abaana baawe fiizi ha isomero noogenda ha isomero noobaza na bakuru b'isomero noobasaba baikirize abaana baawe babege nibasoma noogenda noopagasa sente obu zirukubura noogenda nooyeyohoza abantu rundi mu bitebe noosasurra abaana baawe skuulu fiizi

Abakazi nibasobora kulima nibasobora kuruka ebiibo nibasobora kulinda embuzi n'empunu ebyo obu bakubitunda nibaihamu sente ez'okwerolerra nukwo n'okurolerra amaka gaabo n'abaana

Obu mmara kulya ekiro nsaba hamu n'eka yange abaana bange bagenda okubyama nyowe n'omunyoro wange twine omuzaano ogu tukira kurora gutandika saaha isatu guhwaho saaha ina ha tiivi aho obu guba nguhwaho tugenda kubyama

Abakyara nabo baine kwetaba mu by'endema omu ihanga lya Uganda habwokuba omwebembezi omukazi n'omwebembezi omusaija boona nibasobora kukora ekirukusisana nikyo okurorra na president waitu wa Uganda nakira muno kwebembeza omukyara na habw'eki nikyo nibasemerra kugendera mu bwebembezi

Abantu abandi ebintu byabo mbabitunga bakozere emirimo nyingi bajwahire batuuyaine kyamanyisa ebintu byabo babifeeriire batairemu obwire naitwe tusemeriire kubirinda n'okubitamu ekitiinisa tutabisiisa mu bwire butaito kandi bo babikoliire obwire bwingi

Tusemeriire kwegesa abaana abato abo abakwimukiramu kubagambira ngu abantu bakuru abo ky'omugaso muno abantu bakuru abo nubo ndugirro yai ya yaabo abaana abato na ni niyo ntandiko y'amaka so kuba kubeegesa ngu abantu bakuru abo kintu kikuru muno

Twina kulinda kurungi ebiikaro mbere twiha amaizi nukwo tunywe amaizi amarungi kwetantara kunywa oburufu n'okwetantara endwaire eziretwa mu maizi amaizi oine kugalinda nukwo obe kurungi

Kikuru muno abasaija n'abakazi okwekebeza akahuka ka siliimu kwemanya bakyali bukyali kara habwokuba kakuba oyemanyirra kikukonyeeraho iwe okulinda obwomeezi bwawe kurungi oihireho ngu abasaija abaingi nibagumangana okugenda n'abakyara baabo omu marwarro okwekebeza omukazi obu arukugyayo omusaija naayangayo noosangira kimu aho rwafooka rutaro omukazi obu araasanga ataina burwaire naaatandika kuguurana n'omusaija omuka kandi ebitakuba birungi nibireetera amaka gaabo kutabanguka baitu kyakubaire kirungi bombi kugenda kwekebeza

Abagurusi n'abakaikuru batungire obulemeezi obwingi kuruga omu kiikaro kyaitu obu nibatunga obulemeezi nka abaana baabo kubaheereza abaana baabo aba bazaire abakwetebwa abaijukuru kubalinda na habweki eki kibaire kintu ky'amaani muno kandi ky'obulemeezi ha bagurusi n'abakaikuru baitu